Skop do boh likite anon nafterahabe aona nja mu biya adama, poh nja mu nyawdo biya adan ewe. Pye nafterabe skop waman me loa apan do got lo, kombo e fona adan ne got lo. Tumpat dum do valita ha hef to gweekona hwada biya adama.